<noise> keriou. nyo kamen keriou. <hesitation> keriou nyo nating taga otiny ra ro ri nyo te taga ot iny ya isen tsinan. <hesitation> na to ana tsinan kura to ai fagirr ton mamatsiny keriou. <noise> ai te kura ai fagirr to, ai ka mito na ngim a guei. Ngim a guei keriou. Ana keriou matong fanatnoit vangio finei, nainy nyo ainy rou. Nainy kamirou a painy kainy ainy nyo te fiko na keriou. Nyo gima fiko rou ya tan <hesitation> sana nyo fiko rou ya tana kainy ainy. Fiko rou ana keriou te nongon ate na me. Keriou nating nat non, nat non anyi tana sa. Nainy ainy fa ainy rom a keriou, ainy vigiau of rom a keriou, keriou nongon non. Nyo fa ainy to na kerion, keriou ainy fakap ai te te tabin fatabin ten tsinan ya. <noise> ri te na, ri te goros. Goros ror mes nainy ri tan vavis ror, tan vavis ror <noise> nainy keriou na non, ai tabin patsukan mi non komana numa. Tana sa, keriou to nat non. Nating non a numa ai nating non <hesitation> nat kainy va ro nyo, tana sa nyo te taga oting rou a keriou. Keriou nating inamy non a mes te nating tagoi ot iny non ya. Keriou inainy non na numa tsunia. Keriou nating inainy non seiye tsunia e ana yei te nating na fatabin me. Keriou keriou kakaii vovou iny ror a tsunan ya, tsinan ya na non, tan vavis ror, tabin fatabin patsukan me ror numa. <noise> painy binun tsonyo tan faainy keriou, faainy patsukan rou keriou. Faainy rou keriou tan moyon. Rais moyon tan torara. Nyo faainy ra ro ri. Kerion nating ainy ror rais pere, nyo nom rou rais pere nyo te rava, rava, rava rou ri te ainy. Sen nainy ana kerion to ya nan na to na ai nongoiny ton fiko, nyo te fiko, fiko keriou ma tabin me nyo na nyo fiko to ana keriou tabin fatabin me to. Keriou te ruaf me, <hesitation> keriou kakaii ruaf me, nainy tagei fatabin mi ton tsina ra ri. Tana sa keriou nating nat non. Nainy ra gima rukouts farof non keriou, ra taga ror keriou nating bus fatbin ror. Nainy ainy rakouts farof keriou, keriou inainy va romanyi inainy va ro nyo nat iny va romanyi nat in va ro nyo. Nainy ra taga otiny ra rori. Ana ra mas faainy farof ror keriou. Nainy ra faainy farof ror keriou, keriou vits ror, ri sarei ror a vits ri gima nausing on rara, tana sari nat firor nei, nana tsonyo to, nating taga ot iny va ro nyo. Keriou a isen na ka na rof nating nongon tsue, nating nongon non, nating nat non <noise> ra ina fuan mas taga ot iny farof ror a keriou. Tana sa keriou, ai na isen na ka na rof kan ra onot ror mat ainy ya. Tasol tan rukauts ainy mas lukaut farof rom a keriou. Kat a kirou ai te nat iny van manyi, ai te naat iny va nyo. Keriou a isen na ka na rof.